Ufunguo we fungua sha kufuli atri kwasabu we sungusha kwetre maiyo kulya ndani maiyo masa ye tengana kofuli yo ikafunguka.